Pues tambien itke je jajtzyuku', jete de distintota'mpä tipo jajtzyuju' ijtu, ijtu je ja nam jajtzyuku, jete kam 'yapendejatzäkpa myäkpä'pä mij nku'tku y diuna vez nta'tä muspa nku'tä, ntänhpä'patä, itke' je yäk jajtzyuku' jete no'ti' jete umij ntze'mu por que jetij myäkpatä y kyä'spatä, tambien itke' je yutzu', yutzu nyäjmayajpa ronda tambien, jete nämyajpa solo diojsi myuspa que nta'k oye minä, por que este tzyampa'k ka'ku', tzyampa'k este enfermeda', y jete pooor janu'sy wijtyajpa, pooor tajo wijtyajpa y täjkäpya äjtyä ntäjko, jetij kyi'mpäpatä äjtyä äjtyä änhku'oj kyi'mpatät, itke eyapä je nyäjmayajpapä arriera, je nuku nuku 'yaj 'ye'nhyajpapä' nuku', jete por fila wijtyajke'ta, jete tzyämpoyajpa ay, wa'ku no'se tzäjkyaju, wa'ku ku'tyaju je nuku', jiko jetij nuku jatata'p ko'ak, jetij cuidatzäjkyajpa nuku', jiko' jetij ka täjkäyajke'ta änhku'ojmä anhkä'oj, jetij tya'ks yajpa titiap, jete lo que pya'tyajäpä, äksi tzyämpoyajpä'pa y ka ijtus tiyä nipi ijtu anhkä anhkä'ojmä jetij yajyajpa, je jäyä nipi ty'ks yajyajpa, je 'yay tya'ks yajyajpa jiko nta wäpä pänta'p y yu'myajpapeete propasado nyäpujtyajpa nas y jete yu'myajpa ka mij anhtukmä mij ntäjkäti aka yu'myajpa este pyerjudicatzäkpa äjtyä ntäk, jenyanhkä'.